Mala lo runda chuanda da lo lo gun da xen loi llich lo chicha loi sia loi runinxe de limpiarlo runi xen lavarlo loita ta tatina chua lombre lotebrasero lo targunna loi tagunna xga ne liaxito loi axta natex loi a ti naxt parta ton xinloi diika' tarniento xuninxix kurir loita tagon turi xilotoi chicha loi tatini xe loi igon xichua hoja de de liaxito ne de hoja de este aguacati loi tatinixi ne chua chua llinni no nax chini roju loi taguton xin loi taton lo tuchi neto blleta tadina nax no no xulas loi digonan ne mananeka dona ne ne kulna